حب دايما اتكلم عن الطاقة الايجابية عايزاه شي يسعدني، واني اتكلم عن قد ايش الرضا شي مهم بحياة الانسان انه يكون راضي بكل الاوقات، ويحاول انه يشوف بكل شي يصير له، يشوف منه الجانب الايجابي فقط عشان يكون ممتن وراضي بكل شي قاعد يصير بحياته.